मुसू एक इन जानवर चा जैकी गंद से हम तुरंत पहचाण जांदा कि यू मूसू चा। वे गंद बहुत बुरी गंद लगदी मुसू जब कभी मुरदु चा त वेकी सड्यांण आंदी। और पूरी फैल जांदी अगर कुव्ई कुता च ऊ बिमार त वेकी गंद भी बहुत गंदी लगदी।